re ki altor fii māa, ru ogboru yen be ko̱o tta be̱e be no dorwaa̱ wōo kur nne lo-ra tēe ēe gā attor lāa nnna wāa bu ru, wāā wala lora lēe yor, than re ke jon wen bēē, wukumba re ke tor sō dor Ōdoyen, wen ka weii nnara nnara lyen se-saru, ēē gbo waā bamiēnno wen nōo, lloruoku yor okuyor ku āā nne-nu a kura odo yea nee-yen recha-cha jijiru ēē-nee ku nōo be ōwa ojīī, nōoo ojii jeē re ru jejeē be lāa Ōnne bēē ku owa gbo ofaā, wen tōkī gwa bor ogbr Ō ka saiyi yen to-rāa yorn̄nī yor ēe nōowa enu luru biku ā gbo nne āā weīyī bēē re ke, ekarabor-ōōr re mōo Ōkur nne edorse toraru, wen ka titte ru, wo ka aā wayen ka āa nne ōōr re ka seī n̄n̄arāara jorwen bēe kur, e-bāa Ō n̄ne ōso a kpa ttāa, reke otor seiwiinne ka rajiraāru etta yōo seiweiine karachalāa jiraru, ēē nn̄o n̄n̄e eba ku, kuo nne n̄n̄o ba n̄n̄e ataa, kara gbo n̄ne raka gbo wāeso waaso jee wāe-wasō peii ru kpa ra mōo re n̄na redede ojoōr n̄ne on̄ne ka rabe Ōrkpare ru je ku otor je kur ēeē karaborō reke otor Ōka re be laā nn̄e baēe kur, kara mōoru dāama ntor karajuru nn̄a mma-nu saā bebē ōtorir Ō re ke ka sie Ō bēe n̄ne re, re kara churunamma nu, than ra jor ēki tta ba. Bēe bāa in̄n tte sō datalāa Ōbor yor bōo, tteē kire ttāaru bor Ō ka jii, baē deē yen ba kpa-oton wen daā e-nuealaa bīī saā bīī biyen īnn̄ a ban. Coō saā beē ebie yor beē re n̄na chu waā wen nn̄a maā-nu āaje yen than rekejor wen bēe aā Ō redo ā je yen jejeē sanu kake nna Saa, jejēe karakēe sie yen lii kara churu suwaā llii, gbere ājor yen nna gbo-nu ra n̄nowāa lōoru je yen sō bā yen, yen ka ra weii rou wen Ō ka weii yen, ōgu ru n̄no nn̄ēe bīre nn̄owa. Lawere re yen ru ba gwa jēr yrn wo bēe eē ogbo sīī, rubagwa Jernyen ammi nn̄o-wa nn̄o lōore nyen baī gurebor dornni, than re jor won, ēkara be geē ttāa sojure eē nn̄o wāa nne bōo-nu, kara gēe ttaā sō jure, kara bor. Ō re gwa ga gbere wen kōo mma nn̄o ēe n̄ne ebor nu ēe mma kara belāa ōn̄nere ēbēe kōo mma kara chaā gwajer yen weii kara daālaā bēe ewoo wenjeo bai kurkara woojo, ēe ga nōnn̄e bor-nu wen loru Ō cun̄ne ēe ma ra da laa mmi jenwen ēyen weii ejor re si chulaa yen karawojeje nku mme bor nn̄e nu ka gienu bii jor wen wey gie, mm Baba toō woejorre belabador, so ēe nowa nu wen loraru yen kara bor O ma gwa kara boō re ma sī, nkar kara gwa jer yen weii gakara chaa bajer ma gbo oware ke, Ō tora sō ēlabor bai eē lee yen dor ēkere Ō chen yen. dor ke re, a moō ōnuyen dorkere ō toro tte gke kī ēbo ku ki binn̄aā ebi na, ēbināa yen chāa ttare, tte kiē-bo kueki alreasō rekanonno lōose ōwa yor cubor fiyama ttāre, ttee ki la bi lyinme lāabru, ka kuloolaa bāi wen ka ttaāre, wen oton rekegi chāa ēkakōo, ā walabelabai, ēka-kara che dor so yen, owa bēe owa reke a chu ēkayea wen tittema ekere, se gbere re nyinme yere, but be oka re a yen jāa sī wen re ka yen, wo bari a ju chu oka yor wenru, gbere ko, a-moro bari a n̄na ko re yen ko, eba Ō ti-teme eka Ō baī bokara chumaru in̄n̄, ochen Ō yor a tare a lula togī gwa aje yen eyen bere jure bo Ō nn̄e ru ka pbai chen bo gbere a bai ajer yen to kasi ajer yen, a-gbo gbere patta ocucuu re titteru agbo gbere patta akpee gbere ru ku sojo owa oji wo ka chen ē denre re ke ru si jinu, be chu nn̄o dor ma cle do tima biyen kara ji bī ojakpo ōso oka eren̄ni wen ō wato yen ku ekōo yor jii oja gbo. To wa tōo e kun yo wen ra i-han oka jure jor lor wuru njeje owi ya tare koo ma owa yo nni be jiya jakpo wa nno jiya okukure owa nno jiya okani oso oka ē mja kāa kōo oka jor wen okuu yo cha woka jor wen se nden nu re chu epeii yoo doma nu wo ka jor nden woka ti-ta o kōo yooh se kuu yo re gbere koo o ku eleme se nee wa bor a bāā oso nno eleme n nno eleme ka de-ihan ma wa obol eley be bedor mara nni enēē kere njeru kōō ami bo owa eji kuu se owa ojire enee ke re njeru so jor wen owa oji cha a o bo owa oji oso jor wen owa ofea nee cha a o bo owa o fea nee than toro fea nee re fea ya ra oso npio baa yin so ru ke ru chu-chu ana chiru ku nee ru chu-chu nkpo ta ocu nēe buti wa chu npio wa ka fea ma sa o gure nu nii bi ju re ke nno wa lor ru ear wi chu ekara nti te ma ekere wi yin yen kōo nno bo ochen ō re ga jorwa njeje ochen ore ki bejor wen